لو قاعدة منتظرة الاتوبيس ، وقدامي ثلاث ساعات لا هعمل حاجات كتيرة، زي مثلا هقرأ كتاب، هقعد اسمع بودكاست، هكتب ملاحظاتي ويومياتي، وهكتب مهامي اللي ممكن اعملها في اليوم ده، ممكن اسمع شوية موسيقى مثلا قديمة هتسليني شوية.